باش تنيطواي فريجيدار دابور ديبرونشيه وتخليه يريح يلا كان فريجيدار لي يدير جليد تسنى حتى جليد يدوب وتقلع قاع الماكلة لي كانت فيه وتفوت عليه غير بالماء دافي هدا مكان